Geweiten kami bineankan wompeen a wonsendeen sendeen kangkong wompeen ko'ko sendeen kangkong tii cina cinatu wenean bawang putih bawang merah modana tantu wotucan lako a wen asin a tantu pawenera pitsin kaapa tu sedap a pem ko'ko komanti ikinan keweinten tii ginoreng nera ginoreng tu wo sousen sousen merica bawang mera bawang putih a kinanamaang kutu teintu <hesitation> dinutu keweinten tii kinanami tiin sa laeng-laeng ya masuat makaang patu sesendeen kangkong mpe ko'ko bongkan mungkin nanami kweinten taansanami makanan hari-hari Ya macam-macam yo a tumolees pe mata dituun <hesitation> wasan tu bersin weamunte nan asin dungkumompe munte yesatu santangan ya menopo'po kumait po-po taan satu gorengan nan biasa ya gorengan mantu sousen ka'pa gorengan dabu-dabuun na so dabu-dabu tiin nitu memang dabu-dabu kepaadri maine toumbeen nange dabu-dabu tiin ye satu tumisen ka'pa apa laeng kesina bumbu nitu jadi nitu kesehari-hari pakaanen